जनावरले पन एक पुस्ताबाटी अर्का पुस्तालाई <hesitation> आफुसंग भएको ज्ञन <hesitation> हस्तान्तण गर्याको चाहि मुइले धेक्याकी छु । किन भन्यापछि जैको सन्तान ज्या जन्मिदो छ त्यल्ले त्यइ सिक्याको हुदो छ । जसै गायाले खुध दिदो छ त्यापछि पिडो खादो छ घास खादो छ भन्यापछि त्यईका बच्चाले पन त्यइ गद्दो छ । जुन जनावर हुदा छन ती फरक फरक जनावर हुदाछन् ति फरक जनावरले ज्या अघाणीका पुस्ताले गर्यो माया दया <hesitation> उनुले गर्न्या काम ज्या हुदो छ त्यइ भन्दा पछिका पुस्ताले पन त्यइ गर्याको मुईले धेक्याकी छु । जसै बल्ल जोत्ताछन बल्लले पछिसम्म पन ज्त्याकै हुदोछ भन्यापछि गायाले दुध दियाको घास खान्या त सबै हुन तैपन बल्लले जोत्न्या काम गर्छ खेतीपाती लाउन्या काम गर्छ भन्यापछि गायाले भैसाले दुध दिदो छ । यसाई यसाई झिक्कै कुणाहरु छन् अघाणीकाले ज्या गर्याको छ त्या पछिका उनका जन्म्याका बच्चा बच्चाले पन त्यई गर्याको चाई मुइले देख्याको छ । त्यइ भैखेर लाग्दो छ जनावरले पन आफुसंग भयाको ज्ञानलाई चाहि पछिका जनावर आफ्ना सन्ततीलाई पन दियाको हुदो छ जसो लाग्दो छ ।